<noise> Si xhandi nah, kya nki iri duk, ngike yanayi waran yanayi ngike <hesitation> shirchin mburi har mbu viti larji waran shiki ya kokuma yanayi rayuwe baran shatangah kikimdang, <noise> ndukyang nje zumzum ngike gnagama ndi wara <noise> yannayi ngike a buri ndi khar mbu vihti larji wanda, wa shwatanga hakime mbu ngah da <noise> chin yana yi waranang yanayi ngikechina mburini har mbu viti larji warana nga na wa shiyya maghi maghi, har ga shim nda, naah, mbu da ngah da, ko ngah shim yanayi ngike. Chin a mban. Aje mbu mbu jim- ngurranje dnuke nkanaki <noise> yanayi barang wa shiya dung hakime ndi kayi daglaba, <noise> tun ndi damta nda ba. Tmi same ndi inike ka haki yanda ndi damtaba, so kabmandike liksha nje ye mari, tom taba gwan nda mbanba. mbu ta gwanda kuma sharchi di ke a da sukurang, to bu ta mbu shi balarang bari. jireh handa hakume kuma yang dung nike a shim shwata nduk mandi mandi, a ngi sarchi ndike ta mbu damta ko kuma sarchi ndike ta mbu soghang, yana yi warang nike nga naki mbu har viti harji warang nike shirang, wa shwatangah har ngah tuktang tuge nya nagah. So yanayi ndike ngah si led nag mbu ngah da yenayi rayuwe baran wa shiya maahi maahi ke ngah shim ghama dagna chin hali warang, nake fuda ngur mbu nga guah ye ngur nike ka hamakiya ndi damta, a chem haran gha mbu chole ndukki mbu ngah nga ee nike ka hakiya ndi damta ki nga ka sa nga ma shi nyinike <noise> balar nike a chin ba to kana ngama nga dut sara nni gana kome lau haya ma damta ba. <noise> Ngan ƙa lummang ba don kha kume zham ndagn za da ngi duku. Shipa sarchi ngur kya nduk ni guma pali nuke nga shim kanga, kya bababanga mbu ngah kor sarchi gnike fuda ngur yi ngur wa dan gwantagnah ndi jim guri, tuki na zirang za, kuma nga ke ndi zhire mbu balarang, nang zun ma yanayi ndi kye kyan a jiki ba yang wa hama ƙinige kya ƙye hayaniya kya ƙye ɓala kya ƙye dagla, <noise> kom tuna shippa shinga daglarang yan ngang shiɓa, tu ndozi ngur za kai, <noise> ai woingan ƙya woi ɓu wane. A dakya ba hali bu̱ zhin. Hakime tu̱ balarwara nagn tu sake pa dumbur ya maghi maghi don mbu nga kor kab sarchi nike ligsha nje tom ɓu taɓa gwanda mbangba, ye balama ndi ka damta nda ɓa, ba mbu tung waza tung kakina balar yin tun kaza kab in larji nang fa chema ɓa chem gwan nda harang kuma chem ka ndig tunda bafan. So hali warang wa shiya wa shwatanga maghi maghi, wa pah dumbur ya maghi maghi ngashim fuɗa ngur kaza yiɗa kaɗuma da halang ngah shim dagna chin hali waranang har bu̱ vhiti larji wanga. Nike ngah daki chin kuma halinangan wa shwatanga bu har larji wanga kume kap lendan ƙyi nuke ngah shiran nga konum yinan nga shum ƙinuge ka hama damtar ya ɓa.